Takayee yuu yuku xunai xhi loinixhi lonani hí kuñoo hú nuuya'a, linaka yo'ó nin naño kuexhi nunu nenunu kayee loiyo yukunan.